ا <hesitation> أنا من الناس اللي ما نجيدش السباحة برشا، ومشني مغرمة بالسباحة برشا <hesitation> والله ما نعرفش ما نجمش <hesitation> في <hesitation> عاصفة يعني بحرية نبقى على سطح الماء، هذي حاجة مستحيلة ما نجمهاش <hesitation> على خاطري ما نعرفش نعوم، وما تعلمتش <hesitation> نعوم، وما تعلمتش السباحة على هاذيك ما نتصورش روحي يعني خاصةً كي تبدأ عاصفة بحرية باش ننجم نحيا فيها مستحيل.